المقصود من يعيش حياة جديدة أن الشخص يغير من اللايف ستايل بتاعه أو يغير من طريقة حياته طريقة تعامله مع الناس او ممكن يغير من المكان اللي هو عايش فيه يقفل صفحة الماضي ويفكر بس في الحاضر وفي المستقبل وازاي يقدر اعيش بأحسن طريقة ممكنة